Fangare waro ge sema hate gofosa, sema hate nguti, sema hate jawa, sema hate besi, sema hate guwae, gosora, gomode, igo, katapang, posi-posi, sedaba hate giawas, sedaba hate waring.